sɛrobia cruru mi bini ho mu hane wa ba he'a ma tete ba zun oro wopɛ bɛ'a <hesitation> dia jinu to mu a benɛ ba'i ju dia ba tu'a we be han si mi do'onu a mara han mi se mi an tu'a yan mibini ba ba fɛrɛ a mu yɛsi a we yin yinu lo'i du zɛrɛ aro baba aro muɲu mu fa wozoma beɲu ubiɛn wozoma betin mu bana bɛnɛ don a he yinu ma a yan we mara han tomu a benɛ mu'a mu ma fɛn ma tete yi'a bun a a'o in mu hane wa a we o vi mi mu bɛ'a benɛ mu'a na mu bɛ'a nana hɛ ɲu jinu bɛ'a wopɛ mi